<noise> <hesitation> Gny fomba fiasan'ny fihogo io moa zany de mazava hoazy e, presque moa zany gny ampela tena mila an'igny hoe lafa misy volo mikorotaka ataontsika mifoha marandray gny ampela rafa baka natory igny, tsy maintsy mihogo volo aloha vao afaky miboaky. Tsisy olo zany tonga de: ah! igny anie hiboaky andeha hiasa igny mirotsarotsa volo na hoe miforota volony laha tsy hoe v- asa olo hoe sanatsian-dresaka hoe olo tsy de ao ao loatry.